Niasa mafy ianao tato ho ato ary tsikaritry ny filan-kevi-pitantanana izany. Nivory izahay ary nanapa-kevitra fa hanome fankasitrahana manokana ho anao dia tsy inona izany fa ny fampisondrotana ny karama. Izy io an, dia hihatra avy hatrany amin'ity volana ity. Ka miarahaba anao ary izahay, ary mankasitraka indrindra ny asa sy fandavan-tenanao amin'ny orinasa.